Ia, rariny tsara zen̈y izy koa lafo edy legioma biôlôjika àby io fôtony zen̈y amy maha biô izy zen̈y, tsy raha malaky vita aviô tsisy raha naharaka izy zen̈y mampitombo izy malakilaky fa nanaraka nan̈araka etapy jiàby zen̈y izy amin'ny fitombosana, aviô nitondrahan̈a, nirôzirôzen̈a zen̈y, nasian̈a zeziky, zahavana matetiky. Mety nandeha taon̈o araiky namboly izy tsy vita malaky. Ary ten̈a ny rariny zen̈y koa lafo izy.